जु मैने जानवर पाल्या छन सु छ कुत्ता बिल्ली होएगी बिल्ली पाल्या छ और चूहा मैं एक बार चूहा भी पाल्या छ।